arande wogguko e nebbam taa woggiiko e nebbam sey ngaɗanako lanɗam ngaɗa kaɗɗe ngaɗa kakooji koriidi nden nden njuɗako njuɗako e hiite saka saki ngaɗa ka waylutuki ngam toɗu wula jippi ñaama huunde maa